A me in kabani kabani mu su'ani mɛna apo an in vɛwe wa walima an in yoro yoro binu a be oyi mina a in kabani o tawɛ a sɛ tonu a wa'ara ho kabani so a uwe nɛ yibɛ sa tonu a muyɛsi o jira kabani <hesitation> oyi wa'a kabani tomu zan oro o sa tonu wo mu ma zeni oro o bɛ'a o'a obɛ a nunɛ pan o yɛrɛna o bɛ'a fugaru kwa obɛ pan o yɛrɛna tomu sin mu sin mɛna a mɛn in kabani apo be cururu